لو كان كنت ماشي مثبت عمر واحد ثلاثة وثلاثين، ختالية العمر هذاكا <hesitation> بداية النضج، <hesitation> الخروج من بعد تعطل <hesitation> شباب اللاواعي، تدخلي في الفترة نتاع انك عندك خبرة انك متواجدة حياتك مستقرة في العمر هذاك، عندك رؤية اوضح للمستقبل.